يعني ممك أقظي هذول الثلاث ساعات في إني أتعلم شي جديد أجرأ كتاب جديد أو أدرس لغة جديدة طبعًا أحب اللغات الجديدة مرة، كمان ممكن أعمل إسترخاء يعني أسمع الموسيقى وأتأمل في السجف بس كدة، ممكن برظه إني أكت جصة أو أرسم رسمة، ممكن أكلم أحد من أصدجائي ما كنت كلمته من زمان ممكن أكلمه برظه.